אה אַגְרַב חַיְוַאן שְׁפְּתוּ כָּאן הוּ הוֹחַדְדַלְדּבּ Ṣְעִיר אַה פוּחַד אֶלְרִחְלַה לֶגַ'בַּל מְעַא אַה מְעַא Ṣְחַאבִּי מַכַּנְתֵּש כַּאנְ נְתְוַקַע נְשּׁוּף נְשּׁוּפוּ בְּחַאל הַדּ מָקַאן חִית הוּמַא אַغְלַבִּיָה כַּיְעִישּׁוּ פִּלְṣָחְרָא וּלָקִין הַדּ דַּבּ כַּאנְעְרִיב שְׁכְּלוֹ וְכַאנְחִס פִּיהּ בְּחַאל שִׁי מִכְלּוּק מִן עָלַם אַחַר כַּאנְשּׁוּפוּ כַּאנְמוּת בַּאֶלְضَّחַك אַה אַה חַסִית בוּחַד אֶלְפַضּוּל בַּאש נְנ נְעַרֶף עָלֵيه כִּתַר.